היא מן אלאחסן יכון אלח’ظر ענד אלתראכום דיאלו בלט’ח’ס יושכל ח’תר עלא אלביאה חית כאתלקא פ לבחר ו אלמוחיאת ו כייד’ר פ אלח’יואנין אלב’ריה ו חתה פ אלגהאבאת, חתה הוא כאתלקא תמאכ. והוא מן וחד אלנאהיה, אלא כאן האד אלפלאסטיק כיידאר לו תדוויר, פיقدרו יתג’אוזוה, ולאכן אלמשכלה אלא כאן מא כאן תדוויר פוהו כאי’ת’ר בטראיקה דיריקטה.